Enaa na kiu miroho a'bwf' bono kukan o vinu. enaa na kiu pote roho a'president'teo young women va tinputz district. Me nomana. enaa sa kiu vaha hanom. A <hesitation> enaa na vakavara tea kiu tena. me naa na tei koa nom vaan. Nnomana. naa a paku koa nom amaa si kiu. riori tea kona nibona maa si taba to ante nana tea haikai ribari vaan. Maa meha vuri naa kiu koa munom a tavaan va inu tena komana. tea kiu mohina. tea tatagi a inu. bara mamihu kiu va komana vaan tenam.